Ɛyɛ ampa paa sɛ nnɛ deɛ nimdeɛ akɔ anim bebree ama no akɔduru sɛ biara wo pɛ sɛ wo sua no wɔ asaase yi so no, w'ani bere nkoaa deɛ a wobɛnya asua. Ɛno nti yɛwɔ abɛɛfo afidie akwan ahoroɔ bebree so a, nnɛ yɛfa so a yɛsua adeɛ. Ɛno nti sɛ wo yɛ nipa bi na sɛ w'aduane noa no mmɔ nkɔ nkan a, wo bɛtumi akɔ saa nneɛma yi a me bɛbobɔ so yi na afei wakɔ sua kwan a yɛfa so a yɛnoa nnuane ahoroɔ bebree. Deɛ ɛdi kan no yɛwɔ cooking website ahoroɔ bebree wɔ hɔ. Wo kɔ online abɛɛfo ntentan fidie no so a wo bɛnya biaeɛ ahoroɔ yɛkyerɛ sɛdeɛ yɛsi noa nnuane na afei wɔasua bi. Afei nso wo kɔ Youtube a yɛwɔ videos ahoroɔ bebree wɔ hɔ a nipa bebree ɛnoa nnuane ahoroɔ a afei wayɛ ho video de abɛto hɔ a wɔbɛtumi akɔhwɛ bi na afei wasua. Yɛsane ɛwɔ deɛ yɛfrɛ no cooking apps, Apps ahoroɔ a yɛ download to yɛ phone so a, ɛbɛboa wo na afei wo atumi asua kwan a yɛfa so a yɛnoa nnuane. Afei nso, nnɛ so deɛ aba koraa yɛ tv so, tv stations ahoroɔ no bebree kyerɛ kwan a yɛfa so a yɛnoa nnuane ahoroɔ bebree a nipa bɛtumi asua.